هامبور یو ډول وسایل بکس یا سامان بکس دی. له دې څخه د وسایلو، پیچونو، او پرزو د ساتلو لپاره ګټه اخیستل کېږي. هامبور د تنظیم لپاره ډېر ګټور دی. دا مرسته کوي چې ټول اوزار په یو ځای او مرتب وي. په دې سره د کار پر مهال وسایل ژر پیدا کېږي. دا د صنعتګرانو او مستریانو لپاره ډېر اړین دی